Le xevi be atsɔ̃ ɖoɖo mea, me kpɔna be xevia, eee e tsɔna, atsu ɖeka nɔ ɖeka ne wo dza ɖo atɔ̃a, me kpɔna xeviwo atsu ɖeka nɔ ɖeka wo nyina. O gblena ɖeka ɖe atɔ̃a me le fi le teƒe yi ne wò n'tɔwo wo dzi be ya ɖo atɔ̃e ɖoa, ɖeka nɔna fima eye ɖeka dzona va yi dzina: atsi ƒuƒu enyio, egbe enyio, debayɛ be nyio, o drenɛ vana. A tsɔ vana ame yi ne le teƒea mea, eya nɔna atɔ̃a ɖɔ, ameɖeka ya nɔna yi a va yi nɔ dzi nuke ne dze ne woa ŋ'tɔ kpo be woa tsɔ ɖo atɔ̃a. Me ɖeka nɔna yí va nɔna dzi, Ye be o va ƒoƒune kekeŋ kpoa, O tsɔ tsuna woa be xɔ. Eye, enɔa, mia kpɔ be gaƒoƒo ke ne ehiã be woa ɖo atɔ̃a, eee, xevia enɔa, azi le nɔ ƒodomɛ ne vɔ. Ele dzi a ɖo azi. Ye ŋ'tsi be le wɔ avu be ya ɖo atɔ̃a ɖo. Dõk kple susu be ma yi ɖo azi ɖe amebu ɖekpe be atɔ̃me lo, alo ma ɖo azia ɖe teƒe ɖekpeo. Ye ŋ'tɔ ye la wɔ ye be teƒe. E kpɔ be kaka ne atɔ̃a la dzago kpoa, azi ke le dɔme nɛa, azia e tsi ɖo drzdrome me ne. Kpoa ye be kɔmãse na ye be nuya wɔwɔ. xeviawo ŋ'tɔ me tsina te kpo, a ɖo atɔ̃ kpo sã ke ne xevinɔa <hesitation> me me le azì me le ƒodome neo. kpoa eyi me kpoa ye ma.